Ognidun o gh'avià i seu metodi, ma mi pe imparâ unna lengua devo capî comme se leze. Diggo de lengue neolatiñe, che son tutte pæge, e impòrta solo capî a fonetica e quelle çento duxento paròlle specifiche, a declinaçion di verbi. E atre ti devi pròpio studiâle.